एबे मनौ मुइ एबे संसारक सब्से नम्हार पहडमा चढे जाईक बडही एबे सब्से सुरुमा त मुइ एबे यब कतेक सकबही मुइ एबे कसरत नै बढी कैबसु होला कतौकी एबे जतुरे बढी कसरत कैबही उतुरे एबे मोर कहदेउन सांस लेओके क्षमता बढ्ले जेतै । एबे मुइ सुन्ले बडही एबे कहसई ओपरा पहडवामा एकदम बयरावा कम हसौ कहके उहेसे एबे कसरतवा चैं <hesitation> उअ संसवा फेरेके ओपरा मद्दत कैबेहे होला मोरके । हसे ओकर पिछे एबे....एबे जाडमा लगवे वाला लुगा एकदम मठकर मठकर लुगा एबे यापन लागि धैबही । हसे ओकर पिछे एबे डौल डौल एबे खैना खाके एपना के स्वास्थ्य बनोबही जहाँजौ ओपरा जाके मुइ मन्याओस झिन कहके ।